Be mi l'avìu ditlu ch'ël film al era bel, ti vulìa nen deme dament, l'a sempre dime a mi ël cinema, vadu nen, a m'pias nen e mi ti cuntinuavu a dite guarda che cul film li al e bel al e interesant e pöi a volte a fa anche rie perché al era ün film bastansa comich, serio, ma comich, comuncue sun cuntent ch'al e piazüte